c̲h̲ixkwaꞌ x̱oꞌbgiꞌn yex primer idëꞌ yex, loxna chugu loxna së kwchar lëd knu ic̲h̲aꞌ ntersa yex knu par sia lën likwadora, <noise> sia lën likwadora loxna tsu zëd <noise> tsu nup limun tsu, tsuw gunu ic̲h̲ixkwaꞌ x̱iꞌbgiꞌn, stibuna ix̱ixkwaꞌ yex, chug yex, chug pchoꞌx, chug giꞌn, chug par ix̱ixkwaꞌ ix̱ixkwaꞌ komo ensalda, loxna tsu zëd tsu, kwlandr, nup ption, snup limun sia limun lën plat ga, lëꞌ stibu ix̱ixkwaꞌ este tsuw tsuw yex lën gian lay, ix̱ixkwaꞌ x̱oꞌbgiꞌn tsuw giꞌn, tsuw yex, tsu zëd tsu nup nis tsu lëꞌ ix̱ixkwaꞌla x̱oꞌbgiꞌnga, stibuna ix̱ixkwaꞌ komo sebich, sebich ix̱ixkwaꞌ chug kamaron, chug este pchoꞌx, chugyuw yex, chugyuw kwlandr gana snup pure chen pchoꞌx sia gots go yex chugyuw gots gunu siala xoꞌb kwa lën platga par gowma, lëꞌ stibuna ix̱ixkwaꞌ yex or c̲h̲owma noꞌnda lëꞌ giat xiu yex las kon zëd, giꞌn.